Akôho zen̈y tsy mahalala tômpon̈any fôtiny irô zen̈y tia, mandendeha karà in̈y fo. Aviô ndray tsy eo irô mitarimy azy in̈y irô tsisy raha miôva amin-drô avy eo irô miain̈y fo. Tsy karà rabosy ndraiky amboa teo zen̈y, hita hafahafa irô. Tsisy firaketam-pô zen̈y akôho.